اعتقد ان الكلب لازم يتمشى كل يوم تقريبا لمدة ساعة بعدين يتدرب على الجري عشان يكون جاهز للدفاع عن البيت في اي ظروف وكمان نساعده انه يعمل تمارين للقفز عشان يكون مستعد لاي موقف ينحط ويضطر فيه للمواجهة